<hesitation> أيوه الشعر طبعاً <hesitation> له علاقة بالعصر الحديث والقديم طبعاً، ولكن في العصر الحديث يعني ظهر منه أكتر من شكل <hesitation> وطبعاً ده وصلنا وقدر يعبر عن شعورنا واللي إحنا بنفكر فيه <hesitation> كشعب وكذلك الكاتب قدر يوصفنا والشعرا اللي بيوصفونا بشكل أحسن يعني.